الصراحة احب العب لعبة الاسئلة والاجوبة. مع اصدقائي. كل واحد منا يسأل الاخر اسئلة عن حياته او مواقف مرةفيها. والفكرة تكون في الاجابة بشكل صريح او حتى مضحك. احيانا لعبه بتخلينا نتعرف على بعض اكثر? تخلق جو من المرح والضحك بيننا وكل ما كانت الاسئلة اغرب كل ما كانت اللعبة اكثر متعة